Un dau entressanti a tentu'l clima d'Alemaña es que demúa abondu i no se pué predizil. Los alemanis tien un reflan: Abril, abril, hazi lo que quieri. Estu resumi mu prehetamenti'l su clima, pué salil el sol i hazel calol, que caigan auguás o ñevi, tó nel mesmu día.